bono ogo narete koimoka chinsa ikomi na ibere, chinsa ikomi na ibere buna nkoimoka, na ogoesibia obosio, nakobeka amache egasi abwata, nkamere eng'ombe. Kingokora gokama, mbeke amabere iga abwo, ingobeka amabere iga abwo, nchake nkorusia esike bweeri. Ngochaka korusia esike bweeri, nyesoki isiko, ng'umore mogondo gose onye tinkoumora mogondo nyebeke amo ase nare nkobeka, ntabegetiiiii ekero nakorire mbekere eng'ombe endagera eri bono yachete ya marogoba, kero nanyebekeire endagera, ng'irane, ng'ende roche amache ebibuyu bibere, ebire eng'ombe ekonywa ekere ntaiyo. Nkorwa ororo, onye nare kogenda mogondo, bono iga abwo, igo nkobwata ng'ende korigia bono chinsiaga chinde. Nkorigia chinsiaga nkorenta, echaye yayiire, echaye ki yayiire, igo nkobwata ng'esibie, inywe echaye, nsoke ng'ende egareji, echi chiabeire chinsa isato, chinsa isato tobute egareji, korwa chinsa isato. Oh chinsa isano, chinsa isano na emo, chinsa isano na ibere chinsa isano na isato, onye gasi teiyo nairanire gocha ka, chinsa isano na isato echio ekero nairana gocha ka, chigoika kianda, nachenchiri chianga, eri rinde eng'ombe yanyure amache, nachenchiri chianga nabo ndasoe nonye mogondo, ndaburugera chinsiaga ake, gose nsombe esike gochia mogondo. Kingosigokora ebi bionsi bi- bi nabo okonyora ng'a chinsa echi chiasukire chiachire ikomi gose ikomi na emo, ng'iche ngeesabusie, ase eng'encho nkwarenge na amaraba, bu ng'esibie, chigochi goika ikomi na ibere gose ikomi na ibere na enusu, nkame, riria nakamire amabere aya nkora ande abanto babere batato, mbakobere goika ense eyemo iga, gosee ensa eyemo na enusu, mbakobere ng'ereri kira oyomo, ng'irane. Ginkoirana gocha, mama omwabo gakare echiro, na inche kinde nyomba, buna bagoteba rende abagusii ng'aki more nyomba mogokonyana, nabo nkorora nki ndanya gokora erinde nkonye abana, kitambo agocha korwa echiro, anyore abana mbuya bare. Bono, chinsa echio nabo okonyora ng'a onye nabekeire abana onye na egento bare konya koria, na inche nasoka iga ensa eye eyomo na enusu iga, nagenda echiro emarket aria paara, nanya korigia endagera ya eng'ombe nonye na aya ya bago ebituma ebi bagosamba amasakara aria, chisukuma echi chigokenywa eubi eria ya egesuguma, rende naaacha nero erinde narentera eng'ombe. Bono, nabo okonyora menyete igo.